या जगान वडल्या वडल्या जन्वरा वांग्डा धाकते धाकते जीव जन्तु सुधा आमका बगुंग मेटात, जाषे की जुले, डॉमले, विंची, पाळी, घण्यारो, भिकुण आनी खुपा। ये जीव जन्तु सुधा एका मेका कडे देवान तेंका दिलीली एक प्रकारची शक्ति, तेचो वापर करून ते बोलतात। थोड्यांच्या साफ्देक एक व्हायब्रेशन असता तेंतुं ते बोलतात। असा खूप काय काय असा ज्या जगान बगुंग सारक्या।